فى ذات مرة في أثناء إحدى العواصف جرفت سفينة غامظة إلى الشاطئ، وبينما كان أهالي المدينة الموجودة فيها هذا الشاطئ مستخبئون في أماكنهم، قررت مجموعة من الأهالي الذهاب إلى الشاطئ، واستكشاف ماذا جرفت هذه العاصفة مرة أخرى بعد أن جرفت العديد العديد من الأشياء من مدن ثانية.